Nkeito, naziino ezukwanguha, ezo'kusobora kunabirramu, nubuuno bwokusobora kucgwara bwangu bwangu okaturuka omunju. Nazzino ezo- ezo kuggya outi, ezzo kulya sente ezzo, ninamu no'zokuzanniramu ninamu no'zokugwara omunju.